Зериандоз барои пиёла лозим аст, то ки сатҳи мизро аз доғ, гармӣ ва тарӣ муҳофизат кунад. Зериандоз ҳамчунин як ҷузъи зебоии рӯйи миз аст. Ва метавонад ба дизайни умумии хона мувофиқ бошад. Онро дар хона, дафтар ё қаҳвахона истифода мебаранд барои бароҳатӣ ва тартиб.